هجيب اي نوع فاكهه أنا عايزاه ، مثلا الفراوله و هتلجها كويس جدا كأنها قوالب تلج و احطها في الخلاط و احط عليها لبن ميبقاش كتير و احط عليها سكر و أبدا احطها عليها برضو قوالب تلج و أضربها فهتطلع تقيله وهتبقي زيها زي الآيس كريم بالظبط.